kha mika dhida dhida ramee dadum dikha na mimi alo ofidir le dhokku dumai andarwa dur nia ni buranta dhida dhida ramee dadum sam